أنا بفضل قراءة كتاب جيد لإن القراءة بتعطيني فرصة أستمتع بالخيال وأغوص في تفاصيل القصة بشكل أعمق، <hesitation> الكتاب يسمح لي أعيش الأحداث بطريقتي الخاصة وافكر في الشخصيات ومشاعرهم، الكتاب بيعطيني وقت للتفكير والتأمل ويخلي تجربتي فريدة، كل كتاب يعطيني عالم جديد أكتشفه واستمتع بيه.